жұрт оны хрусталь бала деп атайды
жұрт бар жерде ұрт бар дейді ал огородтың ішінде құрт бар құр бос сөз
рамазанның бойындағы бұл дерттің емі бар ма
кішкене қозғалтқанның өзінде де мынау жапқан кезде көрпенің салмағымен де сынып кететін жағдайлар болады
тоғыз жылдан бері табанын жерге тірей алмаған жігітке көмек керек
білуші ме еді өз тағдырын тәнсіз дана
құртығындай құртқа теңес әлсіз бала
себебі жан қиналғанда жалғыз жігер жетпей қалады
ол ауру үшін бүгін мұншама жаттығу жасау керек пе мен осы жаттығуды жасай аламын сосын үміт керек
бәлкім шыны бала емес сүйегі сексен рет сынса да сағы сынбаған батыр бала шығар
мынау деген тән деген адамның сандығы ғой рухын сақтайтын
сонда тәннің жетілмей ол рухтың өсіп жатқаны
жаратқан адамға түрлі сынақ береді баламен денсаулықпен байлықпен сынайды
бірақ бұл тек қана сынақ
өмір болған соң көнбеске амал бар ма дейсің кейде
ал өмір бойғы денсаулықтың жоқтығы ше
бұл қандай сынақ не үшін
мұндай ой кейде мазалайтыны рас
бірақ оны бұл ой ешқашан мазалаған емес
ауырса да еш мойымаған
бұл өмірге қарсы аққан өзендей
аспаннан жауған қатты соққан нөсердей
асқақтаған арманыма жетемін
алда тұрған бұғаттардан өтемін
қайтсем де мен мақсатыма жетемін дейді
бүгінгі тақырыбымыз жетілмеген остеогенез дертіне шалдыққан шыны балаға арналады
армысыз ағайындар эфирде пендеміз ғой ток шоуы
әуелі сюжет көріп алайық назарларыңыз экранда болсын
рамазан әке шешесінің тұңғышы
дәрігерлер оған бір жарым жасында жетілмеген остеогенез диагнозын қойған
түсінікті тілмен айтқанда сүйектері шыны секілді сынғыш келеді
алғашқыда өз аяғымен жүрген бала тоғызға толғанда арбаға отырып қалды
салмағы ауырлаған сайын сүйекке түсетін күште артады ғой
бірақ ол үшін дөңгеленген дүние дөңгелектің үстінде құр айналып жатқан жоқ
қолынан келгенше көппен бірге күресіп жүр
күнде осылай жасап иә кешке қарай келемін мұнда
сосын анау лестницаға тоже бүйтемін
мына жерге салмақ қоясың ғой тас иә үлкен үстіне қоса беремін қоса беремін

ааа ол айтады достарым айтады бірден бәрін жасама дейді
әйтпесе шашылып қаласың да сен уже көтере алмайсың дейді басқаларын
соны асықпай бір бірлеп қойып қоямын
мысалға бір ыыы бір бірінші оншақтысын істесең үстіне бір қосылады содан кете береді ақырындап ііі үлкейіп үлкейіп сонда буындарың қолдарың ауырмайды ма
ыыы ауырса да ауырмаса да ауырмай істей алмайсың ғой енді не болса да
ауырады әрине әр адамда ауырады ғой
рамазан биыл мектеп бітірді
ұлттық бірыңғай тестілеуде жақсы нәтиже көрсетіп қалаған жоғарғы оқу орнына түсті
алғыр баланың аттап басқанынан ақ ақыл есі қатарынан озып жетілген
ақындығы бар анда санда өлең жазады
тілі де ерте шықты дейді анасы
рамазан енді кішкентайынан білініп тұрды ол ерте сөйлегеннен кейін ол і ерте оқып бастады
кітаптарды оқып ерте бастады әріптерді өзі танып алды мен оны үйреткен жоқпын ешкім үйреткен жоқ
бірінші класқа барғанда ол толық әріптерді біліп оқу білетін санау білетін есеп шығару білетін
ал ы денесіндегі сырқаты дерті қашан байқалды
ол туғалы байқалды бірінші туғаннан бірінші күннен бастап байқалды қандай белгілері болды
ол ыыы түрінен көрініп тұрды дене дене пішінінен көрініп тұрды ол ауыратын бала екені
бірақ бізге дцп деген ы диагноз қойып беріпті
ыыы несовершенный остеогенез деген диагнозды бір жарым жасында астанаға келгенде бір ақ қойды бізге
ал оған дейін жүктілік кезінде байқалған жоқ па жүктілік кезең қалай өтті
жүктілік кезі жақсы өтті ііі байқалған жоқ ешқандай анализдер көрсеткен жоқ ондай
сүйегі сексен рет сынса да ешқашан сағы сынбаған жігітке көмек керек
алғаш рет қолына операция жасаған көрші елге барып екінші қолын түзулеп келмекші
иығынан төмен қарай сүйегі бөлініп кеткен
жолы емі тамағын қосқанда төрт бес миллион теңге болады
ата анасы қайырымды жандарға арқа сүйеп отыр
рамазанның сүйектері туғаннан сына бастаған
осы уақытқа дейін операция да жасалды денесіне темір де салынды
денесіндегі сүйектер қателеспесек шамамен сексен рет морт кеткен
он жеті жылдан бері осы аурумен алысып келеді
әрине баланың басы ауырса ананың балтыры сыздайды ғой
бар ауыртпаушылық рамазанның әкесі мен анасына түсіп тұр
дәрігерлер еш үміт жоқ деп шығарып салғанда олар үмітін үзген жоқ
әлі күнге дейін емін жалғастырып келеді
баласын апармаған жері жоқ
бүгін біздің студиямызда қонақта хрусталь бала рамазан есмағанбетов
рамазан студиямызға қош келдің рахмет
жағдайың қалай қазір ііі шүкір ііі аман есен
ііі биыл мектеп бітіріпсің иә
үлкен өмірге қадам бастың иә қалай болды
ііі енді алғашында ұбт ііі ұлттық ы байқау тестілерін тапсырдым
ііі одан і жиырма алты ұпай алдым
ііі енді содан кейін ііі жалпы санымен і екі шығармашылық ііі бейімді тесттерден ііі байқаулардан тағы да қырық қырықтан алып жүз бес ұпай алдым
ыыы бәрекелді құттықтаймыз а рахмет
жоғарғы оқу орнына түстің ғой ііі иә
грант жеңіп алдың иә бәрекелді рахмет
қандай мамандыққа түстің ііі журналистика
журналистика мамандығына ііі ой яғни журналистика кәсібіне ііі мамандығын әлі нақтылай ыыы анықталған жоқ
жалпы журналистикаға конкурстан өттің иә иә
болашақ әріптеспіз иә құттықтап қойсам болатын шығар ендеше иә әлбетте құтты болсын бәрекелді
неге журналистика
ыыы өйткені ыыы біріншіден ол бала күнгі арманым еді
бірақ мен ұзақ жаңылып ііі бұрыннан ііі бала күнімде өзге де ііі істерден өзімді қараймын деген ііі үмітпен ііі іздендім
бірақ осы жақында бір жыл қалғанда ыыы өзім шешіміме байлау жасап ы осы журналистика кәсібіне көшіп көшіп грантқа ие болдым ммм
енді өзің ііі бала күнім деп қойдың ғой
ііі мүмкін і көңіліңе де тиер алдын ала кешірім сұраймын
бірақ мхм хрусталь бала шыны бала деп атайды екен ғой мхм
оған ренжіген күндерің болды ма
ыыы оған несіне ренжиді
жұрт бар жерде ұрт бар дейді ал огородтың ішінде құрт бар құр бос соз
оның үстіне ііі әр сөз қалай айтылғанға байланысты ғой ол
бәрекелді не деген позитив иә
енді өзіңнің есіңде ме қай кезден бастап ауырдың
ыыы бала күнімнен туғанымнан
ы туғаннан негізінде ііі көп дәрумен жетіспегендіктен осылай туылуға мәжбүр болдым
бірақ ыыы алла адам барлығы жайдан жай істемейді ғой
сондықтан әрбір іс жайдан жай емес
ііі сондықтан да ы бала күнімнен өзім есім жиғаннан бері осындаймын
енді қазір ііі көрермендерге де қызық болып отырған шығар жасың он жетіде иә иә
салмағың қандай ыыы салмағым нақты білмеймін отыз бес жалпы айтқанда ыыы
ыыы бойыңның ұзындығы қандай ыыы тоқсан тоғыз бір жағынан тоқсан сегіз ііі бір аяғым екінші аяғымнан бір сантиметр үлкенірек ііі ұзынырақ иә
ііі бұл дертке шалдығуыңның бір себептері бар ма отбасылық жағдай немесе бір материалдық жағдай әлде қалай өзің қалай ойлайсың
ы жалпылай айтқанда мен ол кезде туылғанымда қайдан есімді білейін
бірақ ыыы негізінде ыыы айтқандары бойынша і естігендерім бойынша ол дәрумен жетіспегендігі ол экологияға да байланысты ғой ыыы туған жеріңе де
бұндай бұндай дерт енді ммм бұрын соңды ата бабаңда болған ба
мен толықтай білмеймін бірақ болған жоқ деп ойлаймын ііі негізінде иә түсінікті
сүйектерің і бізде бар мәлімет бойынша сексен рет шамамен сыныпты
иә шамамен сексен рет бірақ не болса да ол жаман жайттарды санамайсың ғой иә
сонда қалай сынады ол ол кезде не істейсің қәдімгідей сынып кетеді ме бөлініп
сынып кеткенде енді адам сүйегі қалай сынады кәдімгідей ауырады
бірақ ііі біраз уақыттан кейін і егер жөні түзу қойсаң нені сынғаннан кейін былай ыыы қойып барынша түзулетіп қойып ыыы
оның үстіне өзім ауруымда ыыы кедергі жасап өзінен өзі қисық бола берді
ыыы жалпы айтқанда түзу орнына қайта қайта келтіре беретін иә ммм
қалай келтіретін өзің келтіретінсің бе әлде
бас кезінде сынықшыларға баратынбыз ыыы
ыыы сол аяғымды мысалға ыыы осы үлкен ыыы ғұлама кісі ыыы дәрігер сынықшы алғаш рет емдеп содан кейін
ііі ол мықты әжептеуір мықты шығып қалды да
ал басқа и нелерімді енді рентгенге қарата алмағаннан кейін ыыы былай да былай да ыыы шешім жасап үйге де істеп едік қой осылай түзулеп
қазір сонда сынған жеріңді өзің сала бересің бе
енді тәжірибе уақытпен келеді мәссаған
рас бірақ шынымен де сексен рет сүйек сыну деген оңай емес
бірақ ыыы енді қанша дегенмен дәрігер емессің маман емессің хирург емессің
қорықпайсың ба ертең бірдеңе дұрыс болмай қалып дұрыс орнына түспей қалып дегендей ондай кейін ауырсынған кездер болған жоқ па
әке шешеме сенемін ол кісілер мені аялап паналап өздері салып береді онда тұрған не қорқыныш бар
рамазан ыыы енді бәріміз пендеміз ғой
пенде болған соң адамның ойына неше түрлі нәрселер кіріп шығады
жаңа өзің айтып қалдың ыыы бауырларыма қарағанда мен қиын қыстау заманда тудым деп
осындай кезде бір дертіңе ііі дәрігерлерді қоғамды жалпы ата анаңды бір і кінәлаған кездерің болды ма ренжіп
кімді кінәлайсың
ол негізі айттым ғой жонып түскен адамдар ы ол кінәлауға болмайды
біреуді кінәласаң алланың өзін кінәладың деген сөз
кінәлауға болмайды ешқашан
оны кешіріммен қарау керек керісінше алдыға қарау керек
кінәлаған кезім болған жоқ шынын айтайын ыыы бәрекелді
қазір енді қандай ем қабылдап жүрсің
қазір енді ііі тоғыз жасымнан бері ііі осы алғашқы ыыы бастапқы жылдардан ыыы бізді бізге үлкен ыыы қаражатпен көмектесіп түрлі организациялық фондтар ашып ыыы қамқа ыыы жасанова қамқа мәдиевна кісі ы сондай үлкен көмек салды
ііі алғашында москваға жіберіп ііі бір үш күндік емге апарып і келгеннен кейін бірден нәтижесі көрініп қалды
ыыы содан кейін енді осы тоғыз жастан барып ыыы қазір осы таңға орай ыыы тоғыз жылдай болып қалды барып жүргенім барып емделіп жүргенім
қазір енді ііі алдағы уақытта тағы да операцияға ы тағы да жиналайық деп отырмыз
ііі және ақша жиналады деген үміттеміз
ы осы түрлі түрлі жерден ізденіп осылай әке шешем де жұмыс істеп осылай ііі өзіміз тауып отырмыз бірақ
қазір дәрі ішіп жүрсің бе
иә дәрі ішіп жүрмін қандай дәрілер ішесің қанша дәрі ішесің
маған кеңес ретінде бойынша ыыы таңертең ііі үш күнделікті үш мезгілдік ііі дәріні кальций і кальций мен фосфорды ішсін деді
ал қазір ішіп жүрмін соларды
ііі жалпылай айтқанда үлкен известный яғни атақты маркалардың біреуінен ыыы
дәрігерлер ііі алғашқы операция туралы айтшы қай жеріңе жасалды бірінші операция
ыыы алғашқы және алдағы уақытта соңғы емес деп үміттенемін және і ең ііі қолайлы және бірақ асығыс түрінде өткен операциям ол оң қолыма жасалған
ыыы москвада шұғыл түрінде ыыы алғашқы енді ыыы қолымда сындырып келіп
ыыы сол гипспен келген келгеннен ыыы шұғыл операция жасап берді орнында тұрып тұрып
сондықтан ыыы қатты реабилитацияға уақыт болған жоқ бірден үйге кеттім
ааа енді қазіргі орай осы екінші операцияға дайындалып жатырмын дедің ғой жаңа иә
ііі екінші қашан болады ол қай жеріңе жасайды ол операцияны
негізінде мен ол кісіні өз көзіммен көріп келдім операция жасайтын мықты хирург екен
негізі ол ііі ол кісіде де тәжірибесі уақытпен білінген кісі ііі
өз көзіммен көріп сол ыыы ол ол ол кісіде үнемі күнделікті операция график бойынша жүреді екен
сондықтан нақты айта алмасақ та жалпы айтқанда қазан айына қай жеріңе жасайды
ыыы сол қолыма енді ыыы осы бөлік жеріме
ол да ыыы мәскеуде ғой иә
ы жоқ ол корған жақта
ыыы қорған жаққа өзіміз ыыы алдыңғы қыстау кезінде барып әңгімелесіп ііі консультация жасап келдік ресейде ғой ресейде иә мхм
отандық дәрігерлер не деп жатыр
отандық дәрігерлер енді осы бізге ыыы мастер класс ретінде бізге реабилитация істейміз деп ыыы енді сұрап отыр енді
ниет қылып отыр бірақ мен негізінде әке шешеммен сөйлесіп сөйтіп осындай шешім байлауыма келдім ііі
не болса да енді өз көзіммен көріп танысып келген сөйлесіп келген адаммен енді ііі оның үстіне күнделікті жүріп жатыр екен және көп балалар да оған келіпті
және талай операциялары да жақсы болыпты сондықтан реабилитацияны да сол жақта істеймін деп ііі ойлап отырмын ыыы
бүгін біздің студиямызға болат ағаң келіп отыр
болат нағыманов травматолог ортопед қош келдіңіз аға
енді бағаналы бері естіп отырсыз ғой
жетілмеген ііі остеогенез дерті деп аталды
әуелі басын ашып алайықшы бұл қандай ауру аға бұл неден болады
бұл жетілмеген остеогенез деген науқастық ауру бұл медицина саласындағы ірі үлкен мәселе туғызатын күрделі бір мәселе
бұл ы мынау ы тұқым қуалайтын аурулардың ішіне жатады
кейде бірақ бір бес пайыз кезінде спонтанды әр і ұрпақта да өздігінен пайда болатын бір үлкен бір ііі ауру
ыыы оның түрлері көп
соның ішіндегі ең басты себебі ол мынау сүйектің ііі түзілуінің бұзылуының нәтижесінде туған ауру
сүйектің ішіндегі коллаген деген белок бар
соның ыыы сапа жағының бұзылуы немесе жаңағы көлемінің азайғанының нәтижесінде туатын ауру
сүйек борпылдақ болады
сүйектің ішінде кеңістіктер пайда болады
сүйек сынғыш келеді
яғни жұмсақ болады ғой жұмсақ болады иә тиіп кетсең сынып кетеді
сондықтан да мынау ыыы шыны тәріздес і алалар деп айтатыны сондықтан
ы ол ы кез келген қолайсыз жағдайда қолын былай аяғын кішкене қозғалтқанның өзінде де мынау жапқан кезде көрпенің салмағымен де сынып кететін жағдайлар болады
оның өзінің екі түрі болады аутосомно доминантный дейді ол әр ұрпақта көрінеді балаларда
ал содан кейін аутосомно рецессивный дейді ол әр ұрпақта көрінбейді
і бірнеше ұрпақтан кейін барып шығатын белгі беретін науқастық деп айтсақ болады
бұл жерде жаңа айтып қалдыңыз ғой сүйектің түзілуінің бұзылуы деп иә
иә сонда не жетпейді сүйекке
ішінде сол ыыы белок бар коллаген деген
мына ішінде сол белоктің сапасының төмен болуы
немесе оның көлемінің аз болуынынң нәтижесінде сүйек өзі дұрыс түзілмейді борпылдақ келеді
оның тығыздығы нашарлайды ыыы
бұл дерттің енді алдын алуға болады ма немесе анасы жүкті кезінде
ыыы бұны ыыы алдын ала анықтауға болады ма алдын ала анықтауға болады
мынау ыыы ультрадыбыстық тексеру кезінде ы баланың ыыы жаңағы іштегі жатырда жатқан баланың он алты аптасынан бастап осындай ііі диагнозды ертерек қоюға болады
ііі ондағы мақсатымыз ыыы сол жаңағы сүйектегі өзгерістерге пайдаланып ыыы өзгерістерін көре отырып біз жаңағы диагнозды ііі болжамдай аламыз
одан кейін ыыы кейбір болжамдап жатқан кезде әке шешесінің алдында сұрақ қойылады
ы сол жаңағы жүктілікті аяқтау бітіру
немесе сол жүктілікті осындай жағдайда босану
сонда әке шешесінің өзінің ықтиярына байланысты олар өзі ііі таңдау жасайды
яғни түбегейлі емдеп тастауға болмайды ма
ы бұл науқастық ыыы медицина саласында жаңа айттым ғой өте бір күрделі проблема
бұны толық емдеуге мүмкіншілік жоқ қазіргі медицинада
мына социалдық адаптация жасап баланың жай күйін жақсартуға біздің мүмкіншілігіміз бар аға сұрақ
ерсілеу болуы мүмкін бірақ кешіріңіз медицинада ма әлде қазақстанда ма медицинада
яғни медицинада медицинада
әлем бойынша ондай түбегейлі айықтыру
түбегейлі і бұндай науқастықты емдеу ііі бүкіл елде бүкіл жер бетінде қалай қазақстанда да солай
бүкіл жер бетінде қалай емдейді бұл балаларға емдеу тәсілі сондай бізде де
статистикалық деректерді де қоса кетейік енді
қазақстанда бұл дертпен тіркелген адамдар көп пе
ааа мына статистика ііі мәліметтеріне жүгінетін болсақ
мынандай науқастық ыыы он бес жиырма мың ыыы мынау жаңа туған нәрестелердің ішінде бір жағдай кезігеді
ыыы мынау қазір қазақстанның ііі өңірінде елуден астам бала ііі мынау диспансерлік есепте тұр
ал бұлай есептеп қарасақ статистика бойынша ол одан да көп болуы ықтимал
енді біздің екі жүз екі жүз елуге таман шама бала осындай науқастықпен ауырады
бүгінгі біздің басты кейіпкеріміз енді рамазанға қатысты не айтар едіңіз аға
рамазанға ыыы айтарым ыыы рамазан менде кеңесте болған осы биыл көктемде
ыыы бала аяғын жаңа өзіңіз айтып отырмыз сексен рет сындырған аяқ қолының сүйектерін
соның ішінде мынау сол жақ қолында қолы сына сына бере жалған буын пайда болған
жалған буын пайда болып ы мынау ы сүйекте дефект бар
ы бір үш төрт сантимердей ііі ұзындығы бойынша
сондықтан да өте күрделі жағдай болғаннан кейін біз мынау ыыы өзіміз мынау медицинада жүрген ортопедтер және министрліктің қолдауымен біз өзіміздің мына ана мен бала ғылыми орталығында жұмыс істеймін
сол жерге мына шетелден дәрігерлер шақырылып мастер класс саласында балаға рамазанға көмек көрсетеміз бе деген шешім қабылдағанбыз
әке шешесімен сөйлестік рамазанның өзімен сөйлестік
і бірақ әке шешесі жаңағы рамазан өзі шетелде болып емделіп келгеннен кейін сол жаңағы қорғанда болып дәрігерлер емдеген науқастарды көргеннен кейін көңілі сол жаққа ауып тұр иә
сондықтан да біздің ііі шешімімізге рахметін айтып ол кісілер бізге ренжігенін көрсетпей ренжімейміз бірақ біз сол жаққа көңіліміз ауып тұр
әке шешесі де айтып отыр рамазанның шешімі негізгі шешім
иә ііі анасы айтты ғой сол жаққа бірінші алғаш рет барып келгеннен кейін сүйектері сынған жоқ дейді
сыну болған жоқ солай ғой
ііі өте сирек кездесті бірақ мүлдем сынған жоқ деп айта алмаймыз
сол жаққа олар шешім қабылдап отыр
ыыы сондықтан да біз оларға ыыы ақ жол болсын деп отырмыз тілеуін тілеп отырмыз
ал енді керек болыватса ы сондай операцияны біз өзімізде өзіміздің ііі клиникамызда істеуге дайынбыз астанада да жасауға болады иә да
біз і осы кезде айта кетсем болады біз жылына осындай он он бес балаға біз і хирургиялық именно ортопедиялық көмек көрсете аламыз
бұл дертте түсінігім бойынша аяғын жерге тіресе де өзінің салмағынан да сынып кетуі мүмкін сүйек
ыыы болады оның түр түрлері көп жаңа айттым ғой негізгі оның төрт тобы бар
бірақ жаңағы ыыы ғалымдар тағы да тексеріп жатыр тағы да төрт топ пайда болды
сондықтан да ы бүгінгі таңда сегіз тобы бар оның
енді өзіңіз айттыңыз жаңа ы оперативті ем дедіңіз
одан кейін өмір бойғы дәрі ішеді консервативті ем иә иә
осылардың арқасында өзі жүре алатындай жағдайға жеткізуге болады ма
болады әрине әлбетте болады
ол және айттым жаңағы топтарына түріне байланысты ол бір жағдай
сосын кейін балалар өзінің жаңағы ыыы
өсіп өзінің өсуін тоқтаған кезде адамның организмінде жаңағы гормоналды перестройка болған кезде жағдайы әлбетте жақсаруы мүмкін
енді бала ыыы шетелде емделіп жатыр
шетелге емделуге барады
біздің де бақылауымызда тұратын болады
жаңа айтты рамазан екеуміз тағы да сөйлестік
келесі жолы мынау қолын жасап келгеннен кейін жаңа өте күрделі дедім ғой
келесі жолы аяқтарына біз көмектесуге дайынбыз
а ол туралы рамазанмен сөйлескенбіз мхм
енді поэзия туралы айтайықшы
өзің ііі кішкентай кезіңнен өлең жазады екенсің иә
қанша жасыңнан бастап
өзім өлең жазуды тоғыз жасымнан бастадым
тоғыз жасыңнан иә
ең алғашқы өлеңіңе не түрткі болды
ыыы қарындасымның туылғаны
қарындасым алғаш рет туғанда алғашқы жырларымды соған бес томдық жырларым барлығы соған арналған бәрекелді
осы күнге дейін шамамен қанша өлең жазып тастадың
ыыы сан жетпес бірақ ыыы әр өлеңдерімді жаңартып ыыы әр жылдан жылға жаңа кітап алып қолыма жаңа жандандырып ыыы қайта қайта өңдеп отырмын
ол өлендердің бәрін жинақтап жүрсің бе әлбетте
осы жақында ыыы мысалға ретінде кітабым шықты
мектебіме алғыс айтамын директорыма
сол кісілердің барлығының арқасында ыыы осы бүкіл мектеппен жиналып бір өзімнің кітабымды шығар шығарып берді шағын ы өлең жианақтарымды
өмірің өлеңімен өрнектелген деген атты бәрекелді
өмірің өлеңменен өрнектелген иә иә
қазір бізге бір өлең оқып бере аласың ба әлбетте өзіңнің туындыларыңның бірін
осы темаға орай ыыы тақырыпқа орай ы тағдыр деген атты бұрынғы екі жыл бойы өңдеп келе жатқан өлеңімді ыыы айтуға рұқсат етіңіздер
өмірде болыпты бір қызық дүние
сағат сайын сәбилер келер жер жүзіне
оның бірі ауру бала деп саналса
кіріп тұр да ол да бірдің тізіміне
қандай ана құрсағынан шықса міне
бір айдан соң өмір түсер көздеріне
төрт айналым өткенінде көшті қалаға
тынды сәттер мың мың күлдірер келгеніңде
білуші ме еді өз тағдырын тәнсіз дана
құртығындай құртқа теңес әлсіз бала
жылың өсіп ескірсе де өзгермеді
ойға алса да ойдан қалмас бозбала да
сағындырар жан күйдіріп көмейіңде
әйтсе болмас түсінбесе себебі не
неге мұнша күйзелтті сырт келбеті
аңсау тіреу жерді басып жүрегіне
есейіпті бозбаламыз ер жігітке
өзгеріпті сүйенбестен тар білекке
есесіне еш ұмытпас бала арманын
қазынадай сақ қылып жүр жүрегінде
не болса да өмірдің де жалғасы бар
ішінде де сау адамның ояндырар
желаяқтай асау болмаса да
ердің сәні мыңна жүйрік ойшылы бар
шыңнан шыңға секіреді жылдар өте
сүрінсе де көпшіл тасқа не бір жерде
тасты шыңға кісі аяқ басып жетпес
әркім адам тақты күні ұлы көсе
құлақ түрсең қахарманның терегіне
қара сөздің мағынасы тереңінде
қайырымды қарындыны өлең жолмен баяндадым
ендігісі шешімдерің өздеріңнен
бәрекелді
өзің бір көңілің түсіп реніш те байқалады мына өлеңнен
және де бір мықты ерік жігер де байқалады алға ұмтылыс та байқалады
ыыы негізінде бұл жерде сәл сәл і өзгеріс ііі енгізілдім деп айттым ғой екі жылдан бері өйткені ол ренішті өзім де байқап қалдым
сондықтан негізі негізі мен оны барынша жоқ қылуға тырыстым
ааа негізінде ы бұл өлең таза тек қана үміт арту және сол алға қойған мақсатыңнан ы тайынбау деген арналған
енді осынша позитивті жаңағы ерік жігерді қайдан аласың өзің
ыыы жан жақтағы қоршаған адамдарымнан
мені сыйлап мені бағып мені сүйіп жүрген ата анамнан ыыы
ыыы қасымда жүретін жора жолдастарымнан
осы жан жақты қоршаған ортамның барлығын осы шабыт аламын
яғни ет жақындарыңның қолдауының арқасында ғой иә бірінші кезекте
бәрекелді алдағы жоспарларың қандай енді жаңағы операциядан бөлек
ы алдағы жоспарларым енді осы журналистика кәсібін құдай қаласа аман есен төрт жыл бойы бітірсем
осы бакалавриат ыыы еншісінде сол ғылым енді әрі қарай ақырындап магистратураға да жетейін деп ойлап отырмын
осы толық диплом ііі біліміммен осы казмедиаға осы ііі ы ортаға өздеріңізге қосылайын деген ойым бар ммм
университетті қалай оқимын деп ойлап отырсың өзің
университетті жалпылай айтқанда осылай барып ы жүріп очный ставкаға барайын деп отырмын
ыыы сол қазіргі таңда әкем машинаға машинасымен апарып жүремін деді солай келісіп отырмыз
осындай тағы да байлау жасаватырмыз
бәрекелді мақсаттарыңның бәріне жет
бүгін бізде қонақта ыыы сынықшы ағамыз отыр болат сүлейменов
болат аға микрофон алыңызшы
жаңа і байқасаңыз әңгіменің арасында айтылды ғой сүйегім сонша мәрте сына берген соң ііі сынықшыға бардым басында дейді кейін өзім ақ әке шешем салып таңып тастайды дейді
мынандай диагнозбен вообще маған кездескен жоқ
мынау интернеттен өзім былай оқыған соң кішкене қарап кездесіп көрдім мынандай балаларды
бірақ ііі аллада айтады ғылымға бір парыз дейді
сол үшін мен мынандай даже келсе де емдемеймін
менің қолымнан келмейді мынандай сынықшы
мен осы уақытқа дейін мынау жеті сегізінші жыл сынық салып жүрмін
ұршықтың басын мен салдым
ұршықтың басын деген мынау ғылымдар ііі сразу кесіп протез салып береді
вот сондай моментте мен салдым
оны осы жеті жылдың ішінде үш адам ғана кездесті
әрине рахмет кей кездері сынған сүйегімді өзім сала салдым дейді оған не дейсіз
енді видите бұндай жағдайда бұл бала өзінен өзі уже ііі сондай алла тағала көмек беріп
ондай мен даже да ондай өзі алла тағала өнерді да ондай күшті энергия өзі салу үйренеді адам өзі
потому что басқа жағдай жоқ
мынау емші сынықшы деген мынандайға көмегі болмайды
яғни ііі жетілмеген остеогенез дертімен ауыратын адамдар емшіге де сынықшыға да халық еміне де бармау керек дейсіз ғой иә
ну да өзі только мынау ғылымның өзі ғылымдардың өзі мынандай емдейтін өзі жетпіс пе жетпіс бес ііі түрі бар
сахарный диабет дейді паркинсон дейді ііі рак дейді оны ғылымдар ғана не етуі керек
емшілерге ондай ы көбі емшілер жазып қояды
мен үш жүз алпыс ем емдеймін дейді
о алла ай алладан да биік болып тұр
ондайды мен саған мынандай сынықшылар мен келсе де алмаймын
қолымнан келмейтін нәрсені мен неге емдеймін деймін
қолымнан келсе түсінікті аға шындықта айтқаныңыз үшін рахмет
ақгүл ханым келіп отыр студиямызға
микрофон алыңыз жаңа айтылды ғой не деген күш не деген ерік жігер соншылықты позитив
бұның бәрін кейіпкеріміз қайдан алады
негізі бұның барлығы біріншіден ата анадан беріледі
бала анасының көзіне қараған уақытта анасының жанашырлығын көрген уақытта анасының махаббатын берген уақытта өз өзіне тоқтатам деген і ой тумайды
керісінше мен аман боламын мен сау боламын мен енді көз жасымды көрсетпеймін
одан әрі қарата жүремін деген арман мен ой қалады
енді өмірден түнілмеу үшін осындай дертпен әрі қарай күресу үшін не керек адамға жігер керек
жігер керек арман керек және одан ешқашан адам ыыы қайтпаймын деген ой керек
яғни мына ауру бар ма мен ол ауруды жеңе аламын
ол ауру үшін бүгін мұншама жаттығу жасау керек пе мен осы жаттығуды жасай аламын
сосын үміт керек
егер адам бір адамға сенсе сол үмітінің өзі кейде регенеративті түрде жаңағы емделу факторы ретінде ықпал етеді
бірақ екінің бірінде ол жоқ қой
ол жоқ ол ыыы айтуға оңай
мысалы өзіңнен өзінің сүйегің сыныватса бауырың ауырыватса жүрегің ауырыватса өзімді өзім емдеп шығарамын деген жігерді табудың өзі оңай емес
ол тек қана айтуға оңай
сол себептен күш жігер болған уақытта адам қандай ауру болса да білмеймін ол жеңе ме жеңбей ме
бірақ бар өмірін мәнді қылуға тырысады
жеңеді деп айту қиын
жеңбейді деп айтуға да болмайды
бірақ бар ғұмырын қайтадан айтамын ол он жыл ма ол жиырма жыл ма ол отыз жыл ма ешкімнің жаңағы қарап мынаның жаңағы аянышты көзіне қарамауға өзін өзі ұстай алып жетуіне ықтимал етеді
және бұндай ауруларға ықтимал ететін жаңағы рак ауруларында да адам көзқарасын жара бар ғой бәрібір іште
ы мына өзін өзі жеңе алған адамдардың тағдыры олармен танысу үміттену соның өзі күш болып табылады
сіздердің көмектеріңізге мұқтаж ба бұндай кісілер мұқтаж
кез келген аурумен ауыратын адамдар ол рак болсын ол ыыы өте күрделі жаңағы бауыр циррозы болсын ол сүйек болсын психологиялық тұрпатта көмекке қажет етеді
неге себебі біріншіден ол емге көзқарасын өзгертеді
адамның өзіне көзқарасын өзгертеді
оны қарап отырған адамға көзқарасын өзгертеді
және айтып отырмын ғой қанша өмір аяғында қалды мысалы он жыл ма он бес жыл ма
ең болмаса сол өмірін ыыы өзіне пайдалы өткізетіндей жағдай жасау үшін психо терапиялық көмек қарастырылуы керек
түсінікті рахмет сізге
арман аға біздің кейіпкерімізге қатысты не айтасыз
әдетте өмірде көріп жатырмыз ғой жұмысынан айырылып қалса да ішімдікке салынып кетеді біреулер
ііі қайбір жылдары небір жаңалықты естідік ііі құдай бетін аулақ қылсын
ент дан өте алмай қалған оқушыларымыз сарайға барып асылып та қалды
енді бүгінгі кейіпкеріміз бірінші кең дүниеде кең кем санамаған өзін
ы өзін жолын тапқан мына ата бабамыздан қалған өзіне ұлттық коды қанмен келгенін көріп тұрмыз
ол өте ешкімге мұқтаж емес
өз өзін жеңген батыр рамазан
өзін рамазан айында ұлықтап келген айдың аты он екі айдың патшасы есімі қойылған екен сол айдың жетегі шығар
негізі бұндай ыыы бұл бұл ақпаратты естіген де жоқпын жалпы бүгінгі тақырыпқа байланысты
и оны іздеп те көрген жоқпын қандай болады деп бүгін көремін өзім көзіммен
шақырғаннан кейін қазақтың баласы даласында осындай ауру бар екенін көргелі жатырмын енді бірақ жүректі ауыртатын бүгінгі керемет жағдай
бірақ рамазанмен қасында отырып мен жігер алып отырмын
сондықтан бұл ыыы бір мен ойлаймын бұл енді мыңнан бір құдай бір өз сынағын жіберген шығар
осындай пендесі бар екен қаншама рухы биік екенін біз көріп отырмыз
ешқандай психологқа мұқтаж емес екен ол өзі фундаментін құйып отыр
рамазан сияқты жігіттер енді өзің сияқты жігіттер осындай балапандарымыз көріп отырса ата анасы
дәл сенің ата анаң сияқты махаббатын берсе ата анаңның жүрегі нәзіктігі ол кең сарай емес қой кең мұхит ол түбі жоқ оның
сондықтан махаббаты бар адамда алланың жаратуымен байланыс бар сондықтан мына саған жігерлік
мына оқуың құтты болсын
сенің жаныңда артық әңгіме айтуға дарияның құдық түбінен құдық қазғандай болғым келіп болғым келівотқан жоқ
сондықтан мынау мамандар жақсы айтты
мен қуанып отырмын осындай нақты тиянақты біздің мамандарымыз осында студияға келіп шын жүрегімен халыққа бір үміт сыйлайтындай айтатын әңгімелеріңіз бар екен
тек құр теория емес практикаға көшкендеріңіз көштеріңіз байсалды болсын
сондықтан мынау отырған қаншама көрермен халық отыр бүгін міне кеше ғана санақта жеттік он сегіз миллион халық болдық қазақ елінде
бұл дерттің рамазан енді тек өзің ғана жеңіп шығасың бірінші алла
мынау жолың табысты болсын
осындай орталықтан осындай керемет жақсы жақсы ы ноқта салар әңгімелеріңмен өзіңнің мынау егер де интернет желісін қарасаң өзің сияқты қаншама мүгедек адамдардың дүние жүзінде өзін гибрат етіп
өз өзін сатып өз өзін жеңіп қаншама адамға бүгін өштім өндім өштім деген адамдарға үміт сыйлаватқан жарық бар сол сәуле жүрегіңде бар екен
мынау деген тән деген адамның сандығы ғой рухын сақтайтын
сонда мынау тәнің жетілмей жатқаны ол рухтың өсіп жатқаны
сондықтан мына адамның бір аяғы жоқ болса да орны қышиды дейді
ол неге қышиды өйткені рух созылған сауытқа салынған
қай күні сауыттан дене ажырайды сол күнде жан тәннен тән қонақ екен деп абай атамыз айтып
сондықтан бұл сенің мына берген өміріңе сый
бір нәрседен кенде қылса басқасын артығымен береді дейсіз ғой ақыл есі дұрыс
иманы күшті болып тұр бұл енді кез келген иманы бар адамдардың қасына келсек таразылаудың қажеті жоқ
өз өзің жеңдің
енді ата анаңа алла разы болсын
енді мынау үлкенмін деп тұңғышымын деп әлі әлі жігерленіп отырсың мына қарындасым деп сондықтан мына алла амандық берсін журналистиканы бітіріп құда қаласа сені үлкен жерден көретін болайық
ал енді дәл осындай алдын алу ауру дейміз ауырып ем іздегенше ауырмай жол ізде дейді
енді осындай бір керемет бір құбылыстар байқалса жатырда болсын дүниеге келген болса қазір қазақстанда саламызда әр сала дайын дайын сондықтан
бірінші өзімізге барып осындай консультация алыңыздар ағаларымыз сияқты осындай центрден
одан кейін барып енді мен бір таң қалып мен негізі рамазанды бір ешқандай инстаграмм желісінен көрген жоқпын
ы болады ғой шығады ғой осындай көмектесейік желіге салып соны
соған қарағанда бұның айтып отырмын ғой жаңағы қазақтың ұлттық коды бұның жүрегінде рухында бар
бағана айтып отыр тұқым қуалаған ауру болса да бұның бірақ ата бабасы тектілігі бар
бір құдай осы он сегіз миллион халықтың ішінен бізге ғибрат етіп алып шығып бүгін мінекей осындай пендеміз ғой бағдарламасына
пенделікті қалтаға салып кішкене мынандай бізден де пенделер көп адамдар көп қой мына әртүрлі нәрсеге ренжитін көңілі толмайтын өз өзін тастай салатын
жаңағы болмайтын ұбт ға түспей қалдым деп өз өзін тастай салатын өмірде жарығым өшті қараңғыда қалдым деген адамдарға рамазан бүгін үлкен ғибрат деп ойлаймын енді
саған сәттілік деніңе саулық
әлде де үмітте үмітіңді үзбе үмітсіз шайтан дейді сондықтан рухың биік болса бәрін жеңіп шығасың
рахмет бүгін біздің ііі студиямызға көп балалы ана ырысалды анамыз келіп отыр і қош келдіңіз
бүгінгі біздің кейіпкеріміздің ата анасына не айтасыз ырысалды апай
әдетте ыыы енді өмір болған соң неше түрлі жағдайды көреміз ғой
баласы сал болып туылса немесе басқа да бір дертпен туылса бас тартып тастап кетіп жатқан да ата аналар бар
мен енді алдымен рамазан балама айтайын айналайын талабыңа нұр жаусын
алла тағала енді денсаулығыңнан кішкене ыыы қиыншылық берсе де талап беріпті сана беріпті
енді талабыңа нұр жаусын осы жігеріңнен қайтпа айтып отыр ғой ағалар мамандар иә
тілектеспін студент болғаның құтты болсын жаным
енді мен айтамын осындай студент екенсің ғой енді осындай іні ретінде ы танысып телефоныңды аламын қазір неден кейін
кішкене былай аға ретінде көмектесіп араласып тұруға өзім сондай көмек беремін
енді ата анасына айтатыным енді алланың сынағы
бұдан кейінгі енді жақсы екен ғой
бұл баладан да ыыы ауыр бар
бұл бала осы жерге келе алмайатқан қанша
айтылып отыр ғой жаңа мына бала келе алмай да жатыр
оған да шүкір алладан үмітті үзбеу керек
ыыы құда қаласа қайда әлдеқайда бері қарап келеатырмын деватсың жақсы болуыңа тілектеспіз
ата анаңа енді көп көп рахмет
қиыны көбі өтіп қиындықтың енді енді қиналды ғой кезінде енді осы уақытқа да жеткізу оңай емес
енді қалған бауырларың артыңдағы аман екен құда қаласа
жақсы болып кетуіңе тілектеспін
еңбектері жансын ата анасының
тек жақсылық болсын қиын күндер артта қалсын
қос баласынан ыыы үлкен бір жақсы қуанышты бәріміз де көруге тілектеспін рахмет
оралбай ата әдетте сынақ берсе оны жеңетін сабыр да береді дейді ғой
сынақты көтере алатын адамға ғана береді дейді
мынау тас түскен жеріне ауыр дейді
ата анасына өзіне бір осындай бір сынақ түскен екен
бұл балама енді мынау лавштейн ролик дейтін ауру дүние жүзінің ғалымдары күресіп келе жатқан ауру
жаңа айтылды маман айтып отыр
мұндайдың енді әлгі жүгіртіп аяққа тік тұрғызып дені сау қылып шығаруға қиын болып жатыр
соған қарап қазір бірақ ынта керек
мен осылай бәрібір жеңемін деген
ғылым деген алға дамып жатыр өздерің байқап отырсыңдар күннен күнге
сол дамып келатырғаннан үмітін үзбей
сосын мына адамды адам қылып тұрған оның миы
миы керемет дамыған
миы бар адам ешқашан далада қалмайды
олардың әрқашан да мысалы журналистикаға барамын деп отыр қазір
уже керемет болатынына менің сенімім мол
бірақ та айтайын дегенім ата анасына да мына баламыздың өзіне де ана жаңағы сынықшы ағаларың айтып отыр
менің қолымнан келмейді
мен оны ала алмаймын деп отыр
шындықта негізінде соны айтып отыр
мен бір жағынан қорқып отырдым қазір сынақшы ей маған келсейші мен өзім ұқсатамын деп айтады ма деп
шарлатандардан сақ болу керек
алланың атын жамылып мен бұны емдеймін мен оны былай емдеймін түгел емдеймін деп жаңағыдай қолына алады да
сосын мен өзім талай елу жылдық медициналық өмірімде көрдім
ең соңында келіп айтады сен дәрігерге барып қойыпсың
менің условиям былай еді сен бармауың керек еді барып қойдың содан мен көмек бере алмай жатырмын деп
негізгі емің хирургиялық сосын физиотерапия
сосын консервативтік жаңағыдай
сондай емдерді алып тұрсаң
уақытынан жаңағыдай бұзып алмай өзінің қай уақытта кел деді соны істеп
сосын біздер қазір шетелге ғашық бір керіміміз бар шетелге ғашықпыз да
депутаттарға дейін барлық өкімет адамдары сонда барып
біздің де медицинамыз өте жақсы дамып келіп жатыр келе жатыр жаңа маман айтып отыр бізде де ондайды істеуге болады деп
бірақ ойлаймыз анда ана жақта жақсы жасайды деп
олар емдейміз дейді
емдейміз келіңіз емдейміз дегенде түгел жазып шығарамын деп айтпайды емдейміз вот
солай емдеймін деватыр дейді де соған бүкіл ақшасын барлығын жинап алып тұрып сонда жүгіреді
оны бәріміз көріп жүрміз ғой
интернеттен мысалы инстаграмда отыратын адамдардың бәрі ақша болса шіркін мен кореяға барып мен иә неге еврейлерге барып емделіп келер едім әттең мына болмай отыр деп жаңағыдай болып жатады
менің ақылым аталық ақылым саған сол жаңағы өлең өнер адамы болып келе жатыр екенсің он жеті жасыңда
мен қырықтан асқанда жазғанмын өлең
сен он жеті жасыңнан жаңағы тоғыз жасыңнан жазып келатырмын дейсің
мына жарасқан әбдірашев ағаларың айтады мен он үш жасымнан бастадым деп
сен одан да бұрын жазған екенсің ерте
значить алдыңда үлкен болашақ алғашқы кітабым шықты дейсің
мыңда бір рахмет саған көмектескен өзіңнің мектебің
сондай сондай өлеңдерің жайлап жаңа өзің айтып отырсың мен оны көп түзедім деп
түзелмеген өлең ол негізінде өлең емес
адам бір эмоциямен шығарады да соңынан жаңағы қалып қояды
мынадан бірнеше қылып әлгі алмазды жаңағыдай қашаған сияқты сондай жарқыратып шығаратын
сондықтан ешқашан да мойымай мен біреуден кем емеспін деп өзіңе мақсат қойып
шынынан да сен ешкімнен кем емессің
әттең мынау жүріп тұру болмай жатыр
енді сынуы жаңағы коллаген белогының жетпеуі оның барлығын сен өзің меніңше интернеттен бәрін біліп алдың мен айтсам да жаңағы
сегіз түрі неше түрін бәрін емдерін менен де артық білуің мүмкін
себебі саған неше түрлі нелер дәрігерлер жазып жатыр
сондықтан алдағы уақытта махаббат туралы өлең жазатыныңа тоже сеніп отырмын
одан себебі бара бара өзің тұрып кеткеннен кейін соқталдай жігіт болып шығасың
бәрекелді аға рахмет
қалқам айналайын рамазан сенде халықтың қазақтың рухы бар
саған психолог та керегі жоқ ештеңе де керегі жоқ
сен көзіңмен бәрін біліп отырдың ата анаңа көп көп рахмет
олардың әлсіздік кезін сосын олардың әлсіз кезінде сен өзің өзіңді өзің жігерлеп рухтандың
сондықтан саған ешқандай психолог та керек жоқ только бір айтатыным
ііі біздің жаңа мынау азамат айтты ғой ана шетелге мен білемін сен илизаровтың институтына бардың бірінші
кім ііі мен оны білемін
мына қазақтар айтады келіннің бетін кем ашса сол ыстық деп
сондықтан сен сонда барғың келіп отыр
ал енді міне болатты тыңдап мен сондай осы қуанып отырмын
бізде бар бізде ақша аласыңдар ма қанша бізде ақшасыз істейді
сондықтан бұлардың білімдері күшті сөзінен ақ түсініп отыр өзінің түрінен ақ түсініп отыр
сондықтан қалқам сен барып кел
рас өмірің бетіңді пердеңді ашты барып кел операцияңа бірақ та осы жерде емдел
қазір біздің врачтар қазақстанның докторлары врачтары жаңа мына ағаң да айтты ешкімнен кем емес артық болмаса бір тиынсыз
ешкімнен кем емес қол соғып қоюға болады біздің врачтар өте керемет
сондықтан да осы жерде қарал і ештеңені ойламай аяғыңа тұрасың ба тұрмайсың ба менің жасыма келесің жетпіс үшке сен
алла тағала сені сен ертең керемет осы қазақтың абай атаң айтқандай кірпіші болып осы ел елге рухын көтеріліп осы елді қолдайсың сен көп жаса бәрекелді
мына өлеңіңді жалғастыра бер
қол үзбе өлеңіңді дамыт
сен әлі де өте жақсы ақын боласың әлі
ата анаңа мыңда бір рахмет осындай дәрежеге жеткізгенге әлі алда
барлығы нәрсе алладан үмітіңді үзбе алла разы болсын
аға қоятын сұрағым бар деп едіңіз ғой
мен ана болат ортопед ғалымға қоятын сұрағым бар еді ол мынандай еді
енді біразын қамтып кеткен сияқты
бірақ осы ыыы шетел ыыы медицинасына сондай жүгіну деген бір үлкен бір қазір не болды
ііі жаңағындай мода болды
сол модаға ілесу соның дәрежесі қандай олардың жаңағы ыыы нәтижесі қандай
содан кейін бұл ақшаға бәрі ііі жаңағы жүгінетін болып жатыр
ақша жинау керек көп
егер ол ы жаңағындай нәтижесі шықпаса ол ақша бәрі жаңағы бос кетеді
ауаға кеткен ақша болады
соған сіздер тежеу қоя аласыздар ма жоқ па
содан кейін екінші сұрағым мынау сынықшыға бару дегенге қалай ғылыми түрде қарайсыз
аға сіз өзіңіз де заңгерсіз ғой білесіз кез келген азамат әлемнің кез келген жерінде ем алуға құқылы
бұл біріншіден екіншіден адам барып емделіп келемін деп отырғанда оған өзіңіз айтпақшы жаңағыдай шектеу қойса ол оның үмітін сөндіру емес пе
үмітін сөндіргенде бұл жаңағы медицина біздің ғылыми тұрғыдан қалай шешіледі деген ы сұрақ қой
жаңағы менің қойып отырған сұрағым мына ортопед ғалымға қойып отырмын
ол анау рамазанның үміті үлкен болғанына мен қуанып отырмын әрине
бірақ ғылым не дейді сол ең маңызды болады
болат аға былай ғой ііі шетелге барып емделетін болсаң сол төлеген ақшаң үшін өзіңнің айығып кететініңе кепілдік алуға болады ма
жоқ мен негізінде айтқанда оны ыыы ол ыыы үлкен сұрақ
себебі көп жағдайларда жаңағы айтып отырамыз ыыы бір жерде алтын бар дейді барсаң дым да жоқ дейді
ыыы сондай і біз і куәгер боламыз көп жағдайда да шетелге барып емделіп
бірақ сол өзі нәтижесіне қанағаттанбай біздің жергілікті дәрігерлерге келіватқан жағдайлар көп болып жатыр
бірақ енді оның барлығын айта беруге болмайды кейбір жағдайларда мынау үлкен бір күрделі жағдайларда шетелге барып ем қабылдап оның нәтижесі жақсы болып келіп жатқан да жағдайлар бар
мынау біз айтып отырсақ қазір жаңа өзіңіз айта кеттіңіз қазір мына жиырма бірінші ғасыр кез кезген адам өзінің құқығы бар қай жерде емделемін
ақшасы болса шетелге барып емделіңіз
оған ешкім қарсылық етпейді
бірақ ыыы қазіргі мынау ғылыми медицина күннен күнге дамып келе жатыр
біздің границамыз ашық
біздің дәрігерлеріміз шетелге барып өзінің білімдерін жетілдіріп жатыр
алға қойған мынау инновациялық технологиялар біздің клиникалық практикаға енгізіп жатыр
сондықтан да ы мынау біз медицина министрлігінің мәліметтеріне қарасақ
шетелге біз жібіріватқан республикалық квотамен адамдарымыз бар
олардың күннен күнге саны азайып келе жатыр
ол біздің мынау медицина ғылымдағы ы медицина саласында жүрген біздің өзіміздің дәрігерлеріміздің еңбегінің нәтижесі деп ойлаймын
алған еміңнің кепілдігін сұрау және ііі құқығыңды қорғау ол енді адамның өзінің сауаттылығына да байланысты дейсіз ғой медициналық мекемені таңдауға қатысты
рамазан біздің бағдарламамыз соңына да таяп қалды
енді өзің алдағы емің үшін нақты қандай көмек керек соны айтсаң бізге
негізінде қарсы болмасаңыздар әрине ііі біз осылай ақша жинауға өзіміз тырысып отырмыз
ііі бірақ сонда да оған үлкен қаражат керек болып отыр дейді
барып емделіп екінші операцияны жасап келу үшін нақты қанша ақша керек
ііі нақты нақты айта алмаймын бірақ ыыы жуығына ыыы бір шамамен теңгемен айтатын болсақ алдыңғы немен ыыы операциямен салыстыратын болсақ алдыңғысы төрт миллионға жуық болды иә
а осында қазір қорған ол москвада шұғыл операция болғандықтан сәл төмен түсірді иә бағасын
бірақ қазіргі уақытта енді дұрыстап түсіремін істейміз деп отыр
бірақ оның ішінде тағы да реабилитация және тағы да ы тұрғын сол тағы да тағы үш мың кетіп отыр
сол үшін де ыыы үлкен қаражат керек деп этот солай ыыы кемі кемі төрт бес миллион ғой сонда иә
кемі кемі ең кемінде иә
ыыы сол жақта тағы да тұру керек қой
ол тек ііі операцияның бағасы ол тек операцияның бағасы ол жерде тұру тамағың бар
а иә тұру тамағың бірақ ыыы
негізінде егер біз барлығын толығымен бәрін осылай ыыы не істейік девотырмыз ыыы бірден төлеп берейік девотырмыз
сол жаққа қалып ыыы операциядан кейін сол жақта көрейін девотырмын ы нәтижесі қалай болатынын
өйткені алдыңғы операциядан дәл сондай қалпыммен ы қолым да сондай болып қалған оң қолым түзеп береді
сонда бірақ ыыы онда уақыт болмаса да ыыы үйде реабилитация өзім жүргіздім
а енді қазір экспертизаны кәдімгідей қалай түсіндірсем болады
білімі құрастырудан былай ақырындап ыыы мұра ретінде келе жатқан несі екен
сондықтан барып ол жақта саған нақты не уәде беріп отыр
операция жасаймыз одан кейін операция жасаймыз және ы одан кейін қанша уақыт қаласың қанша уақыт бақылауда боласың
ііі нақты айтқан жоқ бірақ шамамен менің ойымша тек қана менің ойым
шамамен бір екі айдай егер ііі екі айдай қарайды өздері иә иә негізінде
қарайды сосын бақылайды бір ай ма иә екі ай ма солай қарайды бақылайды тек қана менің ойым иә
болат аға ыыы бізде қалай мәселен ііі ресейге барып емделіп келді делік
одан кейін өзіңіз айтқан жаңағы консервативті емді қазақстанда тегін жалғастыра беруге болады ғой
әрине әлбетте болады
ыыы ең бастысы мына жерде енді ііі жаңағы ота көлемі
жалған буынды кесіп алып жаңағы ыыы сүйектің бір біріне өсуіне жағдай жасау
ол жаңағы ішіне ііі метал енгізіледі соған байланысты болатын операция
ал жаңағы реабилитациялық консервативтік емді осы жерде ақ жалғастыруына мүмкіншілік бар деп ойлаймын сіз негізі өзіңіз де осындай операция жасай аласыз ғой
жасаймыз жасаймыз түсінікті
оның дерті асқақ арманына жету жолында ешқашан тосқауыл болған емес
сүйікті ісімен айналысуға де еш кедергі болмаған
рамазанның жағдайын көрдіңіздер
көмек қолын созамын десеңіздер экранның төменгі жағында көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарлассаңыздар болады
қайырымды жандар барда сіз бен біз барда бұл жігіттің үміт оты сөнбек емес
хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та
ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой періште көкте ғана
аман сау болыңыздар